Shuk sumak mishita charirkanimi, shuk shumak mishita tukuy shunkuwami kuyakurkani, tukuy shunkuwanmi kuyakurkani miaw, miaw, miaw, miaw, miaw miaw. <hesitation> Tukuy punllakuna ñuka kararkani, tukuy punllakuna ñuka kararkani, yuyak lecheshita, jatun tandawan, yuyak lecheshita jatun tandawan miaw, miaw, miaw, miaw, miaw, miaw. <hesitation> Ukucha japishpa ñukawan pugllarka, ukucha japishpa ñukawan pugllakka shinapish ñukata mana ashpirkachu, shinapish ñukata mana ashpirkachu miaw, miaw, miaw, miaw, miaw, miaw. Chay sumak mishika ña yañuskami, chay shumak mishika ña wañurka chaymanta ñuka, wakakurkani, chaymanta ñukaka, wakakurkani miaw, miaw, miaw, miaw Shuk shumak mishita charirkanimi tukuy shunkuwan kuyakurkani. <noise> Shuk sumak mishita cantapay mama Ligia. Bueno kaynamanta Kunamanta mayllay wiksha purikun, kaynamanta kunankaman maylla wiksay purikunni mushuk wasiman rirkani, mushuk wasiman rirkani mushuk wasiman rirkani, <noise> moteta mana kararka, mutita mana kararka <noise> chashna, chashna purikuni, chashna chashna purikuni ña. Kaynamanta kunankama maylla wikshay purikuni, <noise> kaynamanta kunankama mayllay wiksha purikuni, apamuy kuchillo wambra, apamuy kuchillo wambra, <noise> borregota lluchungapak mikunata yanungapak <hesitation> chashan, chashna puringapak, chasna, chasna puringapak <hesitation>